कच्ची सब्जीयों का सलाद में आईरन केल्सियम। प्रोटीन और हाई फाइबर मिलल जा सकईच्छे। इवजन घटावे में भी मदद करईच्छे एकरा खाय। से सरीर में ताकत भी होगाईच्छे अवी पोष्टिक भी। होगाईच्छे एकरा में लेट्यूस बेबी पालक केला। खीरा, ककड़ी, पयाज, गाजर टमाटर हरा। मिर्च जैसन चीजों भी मिलावल जा सकईच्छे एकर। में काला नमक मिलावे से आवे भी स्वादिस्ट बन। जाईच्छे आवे पोष्टिक अवे भर पेटू भी रहेच्छे।